Bizibu ndia bhakikoliliagaku ka ngongwa mbili ali sa bhulua milimo nanga bhaniki bhasomia bhaitu biabho bhakali nambali kindia bhakikolilia milimo ndia bhasomia injo

Ka ngongwa mbili ndia bhesu abikisi lbe kwetegeleza nanga miki akilikaga naibi eti minjo ali nanka minjo ali aka so kisomo abikisibe kima injo

Bhaniki ya tunga bikato akibhuyambaga makanga tunga ndwala ndia abhikibha nakibhuola nibhalia bhaniki andulu bhabombe nibhali na mani ndwali kabika nabhulumbi ndwali asangwe nibhali na mubazi ndia akibhuyamba ndwali injo makanga kalamiliabho

Akimpaga nkpa nguko nanga ali kima mabhonga nompesi mindiako ngoye kedha mindia omwibi ngoye, akipaga nguko mamadha

Nkijwalaga nguwo aaah nakinipesia kitumo nga jaketi nkijwalaga bhutusi hhm nkiyaga ka kakitabo ndiamo ka ka bulili nkiangaga.

Bhitongole ndia gaumenti kikabha abikise polojekiti mamadha sa kozesa ngalo mmm bhakpa bhakibika bhatunge mulimo bhakole

Kwelungisanija ali kulungu nanga buli nkpa mindia ka Afulika kehe asemelelu bhabhe nibhali imamoti nibha kaongai imamoti nibha mamikili imamoti

Kitinisa nanga kitinisa asemelelu tandikiliai kindia bhesu dumbi bhasi kibhupe kitinisa injo dumbi kima abhonge nabho abhubhongilie dhe dumbi bhamamikanage nibha zibi eti kima yoho abhongia

Kikalo ubhalili njo ali nalika na beni nanga ndiaka beni okutoka bhuwaiku ndwali ndiokutoka bhuwaku kasita obha nokukozesa. Akumanyisa bikalo njo ali nalika na beni andulu koduwaku kolisai otukeku ndiokoli na ndwali ndio bhoiku.

Amadhiku nanga notikisi kima alibe ndia akibhulaga bhaitu nokozesi kima sa bwangu-bwangu akiduwagaku

Kangongwabili buku buhegesaga bakpa balika ni bahibi eti sekina mkpa asemelelu kola biyo mpla asemelelu kola biyo dumbi okutakanaga na bongi

Kiba ngu nilwalia emi dumbi nkikabha nitandike ka sipatala andulu niezibe kozo ndiamo bhasi kabha ninibhongi ka kozo bhanikebele bhanibhongise nitandike mibazi

Bhakitoka telemisabe mikia kima bba kuyo alibhulwaku ntekeleza andulu ndia akidhuaga bhakpa bhalika nibhakigua eti bhali kalemesako

menjo okuyaga nokubuheka nomesi hekabo obutoliye obusomesa otini ba bukusemelelu kola biyo oyo oselelu kola biyo dumbi nkpa nomwegisi binjo dumbi akidhuwaga kola kima sa luzu luzu

Pesiabho gbebhe mucele muhogo bhitakuli asu na liki andulu dumbi kozo ndiako akilikaga nakoli eki kozo nabhongi

Haaa mugaso ndia ali ka muluku kedha nkali mindia aliku moti akibhaga eti kima uponi ndia bhakitunga bhakigabaniaga bhaitu noliku wekaka kima injo poni akibha ndiako

Okuya ka katale oye osumbeku liaga andulu bhaniki ndibhako bhaliye nanga ka toko injo koli na lieli

Oti Wiki yoho ndyakatandikai sabite injo nkitandika bhoni theni nkijibha kazi mulimo nkikola ndyamani andulu injo ndyoku pulaningaga oti wiki yo nkikoleki

Pesiana nguko ali na mugaso kowa bhaniki nanga bhakulikaga nibhaibi ngu pesiana nguko andulu kima sa kitinisa ndia akutoka likisanube nubhukukolilia imamoti

ndie kiki gubaga ka tiko ndiamo ali muhogo mili sa muhogo andulu injo ndikiki gabaga

Mbula katadika sokai bhukuetekanizaga bhuya bhusumba liaga bhukola bhulika nibhubhudhili mbula kasita natadiki dumbi kitadiki dumbi kiye kikune dumbi kitandike kola

A ka uganda ndibha kola ali toliya bakpa nangoku ndwali sya kabhondo alibhe kandi nangoku ndwali njo akuholaga kandi bakpa basemelelu kwebhundilya jibhenti ndwali njo kabhudhoibhe andulu batunge bwomezi amabhonga

Kindia bhesu kikibhubisaku kikibisaku bhkap bitinisa andulu nkpa alike naibi eti eti bhakilikaga nibhabhu pesi nguko bhaitu lika ndiokokupesi nguko ali zidhi

imamoti kima poni akibhongaga bhaitu nokolili wekaka miyo yekaka kima kakibhongaga bhaitu akikabhaga bhenu bheponi bhukolile imamaoti dumbi buli nkpa poni akibhusimaga

Ka ngongwa mbili ndia bhesu bhaniki bha mamadha bhakuzenagaku mupila bhakuzenaga mi mi muzano sa kwepena bhaniki ndibhekina bhakuzenaga muzano sa pulu pulu tabo

Ka bwile ndiamo nkikolagaku noka nika somesa bhaniki, nika zeni na bhaniki nanga alibe bwile sa tamabhugo-bhugo alibe bu bhukugia ti bba bhuonge dhani na bhaniki ndibhako.

Bhakiambaga cai dumbi kinuwa na bhaniki bhasi dumbi buli nkpa aya ka mulimo ndiaki andulu ndie nkikolaga uma uma

Ndia bhesu kikimbalisa nkpa ngo ali ngu buli nkpa ekolilie kyama ndiaki andulu aye kulungi nozibi ngoku akuna mbalisi

Kulisimasi kikisumbaga liaga bhaniki kibhusumbulia ngoye dumbi na nyama bhaniki bhegonza bhaya ka kisomo

Ku bhaniki bhakali bhakalami saba bhakilikaga ninha ka mamiliana bhaluku bhakatiaga kulisa bba kuyo bhakitiaga kulisa bhaitu silimu bba

Okutungilaga ka byalo nanga babhisa kamiseke ndyekina ka nsulo nadyekinna ka mbula na dhoki dhumbi okitungulyagaku mbula

Nini liagi kieyokiaga kulungi nanga miki mindiamo akibhaga nali liaga dumbi nkiyaga ka pologulamu ndiekina eti bba kima abhongia

Bhasika eti bhetatale behabhule bhadhue kola kima ndia aluzukania andule bhalike nibhabhongi

Nadhaki soma akiya aye aye nadhaki soma aye ayegesie kima sa kibhoko andulu kima amuzibisie naye ali na kima ndia akibhabe bhaitu kisomo

Nti kalakulika nakumbinda kuyo alike nakunsomesa naye miki minjo abhe abhe nesi akibha mulungi nesi nesi naye ali mulungi dhe

Kikole kimui nanga kwekoniliq nokukola kima kima dumbi akitetiaga dumbi kima ndiako bhaniki nibhaliku okulika nokasu eti kima ndiako abhongia

Famile andulu bhubikise bhubike imamoti bhuonge buli kimui ndia aluzukanio so andulu injo bhulemi ndiako mindia amending famile ndia bhenu ndia akikolaga

Ali kulungi kwebembeza sa bwomezi nanga bwomezi kali na sipeya so olike nowe tantali oti nolotungi bulwaye ali zidhi akili olike nowe tantali tu noski oti olwalia olwalia oye ka sipatala dumbi uwe ndiako akilika nabhongi

Ndia bhesu akidhuaga nkpa alika netekanizi nanga libho ali osemelelu lika na libho naga ogab hambisa oga so injo abakdhuaga nkpa alika na lobho

Ka ngonguwa mbili akibhaga nabhuisi bhakpa zidhi nanga nontungi sente noli na mulimo ka ngonguwa mbili nkpa poni akubhaga nakujibi nakupesi kitinisa kandi na nakutiya.

Tunga mulimo mazinana bhakatungibe na moti mulimo bba so andulu kikikabhaga eti akili nabho bhabhupesibe nabho bhatungebe kima ndiabho bhakikabhaga

Kili nabho bba kindiamo bba kuyo bha neibba bhali nabho

Bitongole amadhia baitu sebhalisio bitongole akibikaga na bhakpa ndibhabho bhakaliku bhesu bhkaliku bba nanga bhitongole sebhalisio poni akibikaga na bhakpa ndibhabho namaki asomili koi dumbi bhakimbikisaga eti naye abike akole eki abike akolilie kuni dumbi otakana eti kindia bhenu kalibe na nkpa na moti

Abhongia kisemelelu isai bisaku dini nanga dini akidhuaga nkpa atukakoi nakakabha kole eki dumbi agie bhaitu ndia kaluku na mutima sa dini kima akilujukanaga